k'o jaljaq <hesitation> taq xaltiin, k'o chek cha'neem rii' re ch'iich' e nab'eey kaan xu' re <noise> xaq'al k'olek e cha'nem rii' k'o chek re ch'iich', k'o nik'yaj chek qas q'os chek re qab'an jun asaqmaloob' qas rajawxiikt chek qas choom niin, rimal kirwa'lajsaj pi alnaqiil, qab'an jun atii' re ak' wuxu' re chikap laaq' qakojoxtaj k'o xaltiin che qas e raqraq, e xarxek ripaam, k'o nik'yaj chek e jukjaq, k'o nik'yaj chek <hesitation> salsek taq rib'aniik kela' chek qawachuleew wuxu' li qachaak cha'neem rii' k'ey chek rib'aniik, k'o nik'yaj ki'ab' rixiken, k'o nik'yaj ixeb' rixiken, xapa' chewa' chek kawaj kariyij cha'nem rii', k'o chek, k'o xaltin qas rajawxiik ela' qakoj wii' rimal ela' kichakan wii' kajpa' taq xaltin che taq e raqraq qab'an jun ch'ilim ti'ej re ak' qaya' qaj jujon taq k'aj chi riij ela' qasotz re kik'at taj re pi alnaqiil kiwa'ljek wuxu' kinak'ab't ripaam k'o nik'yaj chek che e taq raqraq wuxu' e xarxek <hesitation> k'o na poon ripaam rimal ela' qas otz qab'an jun qa ke'm kinaq' ela' otz kib'ix chiran ke'el kaan pi taq laq wuxu' qaya' kaan pi ja'q re qas cheqe'j ke'lek re ya't ke'lek ke re kik'at taj ret xaq kitijnekt karaj qatukon wuxu' qapakan, rimal el xaltin rii' qas q'os qas ela' ripatan rimal qas <hesitation> otz ripaam alnaqiil kirna'xtaj li q'a' k'o nik'yaj chek e piim na poon qast kirna' li q'a' qas rajawxiik choom li sii' qakoj chixe' rimal k'o chan kib'ixek el kakoj nab'eey yak qas rajawxiik qach'ab'ej jun axaltin qas kab'aj chiran re kirb'an jun toq'oob' re kirchaq'ajsaj chetaq aweech re kirk'atsaj taj, rimal k'ot asii' xapa' wuxu' <hesitation> xapa' chewa' kab'aj chan rimal <hesitation> chi riwach wuxu' pir no'jb'aal qate't qamam qas k'o richaljiil nik'yaj chetaq rii' kaya' nab'eey yak chu' q'a' qas rajawxiik qasaq' la achuun chi riij re kela' pi alnaqiilt kipaxek wuxu' kirb'an xuut'.